Jantëp chyo batpë ko'o tëy myëdyakëp o ko'o tëy jukyatëp ko'o yë oy ti'i mukë tunëp, ko'o oy ti mukë wi'in mayëp, panajanchë mëndakyë o panajanchë ti'i muk ka'a tunyë, nya nëj nya ponëp mëjk, jaka je'e nëwë tyaj nëwë mayëp, nej tëda, nëj nyajuëbë da, nëij të da myodoyatë, nebyada'a, je'e du kyëxëk ko'op kotyë kap du jo'ot kukë naka i'idap, tokatyë mëjk iukë ka yaj mabë payt'-spayt's mejor ioyë ko'o yë du mejor je tëy du mi'idëp, este honestone nebya nak amaxa'an am nyënëmyä.